Ny kolontsaina any Etazonia tsy dia misy loatra raha ny fahalalako anazy. Azony firenena maro manko no mitambatra amin'io tanàna io ao. Dia zany hoe samy manana ny kolontsainany aby zany ny olona firenena tsiraidraika. Dia tsy azo zakaina loatra hoe misy kolontsaina any Etazonia.